Midika ho fahasambara la agnamiko ny ny isa fito da ny tonga atsaiko ao voalohany la vo mieritseritsy ny isa fito iaho o da ny fanamboaranJanahary ny tany amandagnitsy taminy taminy andro faha fito